A Pakistan an̈y ndraiky zen̈y, f- toetrandra amin-drô an̈y, man̈ano karàha ty: misy klimà dezertiky edy ai amin-tany iô amizay zen̈y mafana àby mai, baka iô maiky. Avô misy klimà kôntinantaly: iô zen̈y araiky misy malen̈y môramôra in̈y. Siobtrôpikaly aminjay, malen̈y fo zen̈y ten̈a misy koa fa ririn̈iny andra. Avô aminjay lera koa fa asara in̈y koa zen̈y, misy la neizy hely koa zen̈y karàha zen̈y.